اول شي يا الغالي لا تفجد الامل السوق يمكن صعب لكن الفرص موجودة وانصحك تبدأ بتطوير سيرتك الذاتية والتأكد انها تعكس مهاراتك وانجازاتك بشكل واضح حاول تطور مهارات جديدة مطلوبة في مجالك وشارك في الدورات التدريبية او تطوع عشان تقوي ملفك الشخصي